Güenu, alo primeru esta-ti enque l'aspiraora no estea atarugá, tenga el sacu vazíu i tolas cosas essas porque si la aspiraora no tien huerça pahi que no estás a limpial ni ná. Endispués es emportanti el cogel la costumbri de gastal los avíus que tien el aspiraol porqu'ain avíus pal sofá, palas alfombras i palos rinconinus que no gastamus i mos passa que mos pensamus que l'aspiraora es un çarriu.